பங்களாதேஷின் வானிலை இன்று மிகவும் இனிமையானது. ஏராளமான சூரிய ஒளி மற்றும் டாக்காவில். அதிகமாக உள்ளது இருப்பினும் காற்றின் தரம் மிகவும். ஆரோக்கியமற்றதாக இருக்கும் காற்றின் தரக் குறியீடு. ஆக இருக்கும் நீங்கள் வெளியில் நேரத்தை செலவிட. திட்டமிட்டால், சூரிய ஒளி மற்றும் மோசமான காற்றில். இருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள தேவையான. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க மறக்காதீர்கள். ஈரப்பதம் ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக உள்ளது மேலும் காற்று. வடமேற்கில் இருந்து வேகத்தில் வீசுகிறது வாரத்தின். எஞ்சிய நாட்களை எதிர்நோக்கும்போது ​​70களின் நடுப்பகுதியில். இருந்து மேல் வரையிலும் 50களின் நடுப்பகுதியிலிருந்து மேல். வரையிலும் குறைந்த அளவிலும் அதிக வெயில் இருக்கும் என்று. எதிர்பார்க்கலாம் புதன் மற்றும் வியாழன் ஆகிய நாட்களில் மழை. பெய்ய வாய்ப்புள்ளது ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக பங்களாதேஷில். ஒரு அழகான வாரமாக இது உருவாகிறது.